أفضل أصدقاء قليلين ومقربين لأنهم يوقفون معاك بصدق ويدعمونك في الأوقات الصعبة، بينما المعارف الكثر ما يكونون بنفس العمق للأصدقاء المقربين اللي يقدرونك كشخص ومثل ما يقول المثل الصديق وقت الضيق.